Ha̰, na o sado rḛʃ odo sa rḛnti, naŋ ta seŋ es go taziŋ na seŋge gona ʃugu seŋgeŋ ti. Me de nɔm ŋgal be do̰ tʃeri ɓe nda tag. Lakin de kil bo, ɓee na mbo. Kalas ḭ kalbat kalbat sḭ njem tʃod ge go sḭ njem tʃod dro. Wa sa di ɓeti god koɲiŋ kalbat ki ya piya degedege do̰ do̰ mo̰ ŋgali e karab. E təraŋ fu sal ke tɔ ge nje Leʃ lame kɔliŋ ge ne naza mid, koliŋ nen kalba keɲ ta. Taara naŋganen ɔŋ ɔrgo da kɔliŋ kalas kin tara naŋga torgod kosiŋko. Deri ɔs kosnam ɔs ɗiɗi ko, karas ki ya̰ten tɔg del fa el kɔsmo usma hajere wen. Ɓar jo̰ ɓeɲi jɔrmo roho da lɔm ɓeɲi bariya. Ɔŋ ŋgara la. Me zam ne ili gar ɗiɗi ko, gar de ɗi koto noɲoy go inti. Elk ayi ma gara koto, tondo ŋgew uji hid sawa sawa. Sawa an kad ɗi, aseg jɔr ndikad, tar yana ɓod yḛ ɗa man jɔr han tro ine. Jer ha̰ nimi zama kam, kam momi gar kara ko. Momi gal sukoroko, mezam lakin. Ketar kib jene kɔlḛ nderwayḭ sawa sawa, gete naag kalba tu kɔlɔŋo yani ɔni zam ge dano feydi ɗa iwa. Baykem mbaja kalas bada tawali bad salata subo ne oket ked de mɔyane ɔrɓi ne ʃenen. Hum, hatak o kedmən pa sala osoronen. Sala o sa ne ʃeten, tə mɔŋɔ dege tri gəra an. Tar franse aw tar, taar arabi ne o ke tʃine ke ma. Ne ko batan ke mamnen nde be ndii na kab tʃun ana, ɔsɔrɔ anen ʃinen, kemori. Batan o ked mo how ked ba sara de eʃen ri fu sal. Ho̰ a nab ged, marwaɲ kem ala̰ ko olo man. An de nieʃ koʃ, sawaka rɔy ke alam ke fizi a fizik. A rɔɲ ke alam ke ʃimi ko, hoko ne kem hasas ko tʃi tʃi has. Aʃekem te mam, di lay jim ŋgene aw to mam gal gəra ḛnde be den ti ko. Kumam de ko de el nde elbin, okodun. Yani gəra in nderi gal gəra ked, ke ta bi nded gal gəra min, mindi in ayi ke tahabe. O̰ de u ke tʃin ha, kaz manen u ke tʃin el bene ote. Te meʃ teram ka ug te lazim ke, kɔndḛŋ uk tʃin has. Yani man ayi ke tahaban o sa tamam, man kem gəraw kud nen elbi ndɔm. De gəraw ukud nen elbini nen, ke ta ɓe kenek kul nugudi kotiri sin. Lari ŋgetaɓe ge riw tebe, taɓe le tena o ketab moto sɔ mo. Muyi wala katap si. Ham gara hara gene, onɔmo̰ afa ʈʃen tuŋga ra raget. Lazim ay ke tahaba kedi yu keji has. Way ke taaba̰ ko marbud, rabat keɲ tedi. Uku tʃendi inte na bene, ketaban fik, kenek baru, aʃan di aro no tenen. Okəd mamar jaman tinen. Sala sal baru ne tawali ke mbada ke taaban. Fek aʃan njama teli ti o jaman zaata jo an jaman zaata saad kem. Kemaj gem gara fek, a bɔr ɓe neʃe. Jo a ɓenen rɔy ki tab, walaw ka̰ kitaban, fal safa filosofi awke ta bana taf kir ahame. Taf kir fuba fa har ŋgeŋgal fa har ken, <hesitation> In ʃala histoir aw ayidi. Kem gəra haɲ u kut al man motode, oso ri fu a rɔy te tam. Taban log al laŋ an kor nen ko ko awket ayin has. Ayi ma ke taba rɔɲ o kitʃir has, orɔɲ ŋgu tʃene yane ugu tʃine, u maane ugu dete mbada an. Go tʃene go de te sahatəm tə mɔrɔne. Marwaɲ ke mɔr franse, Ge mam tawali it ja aw kem alam ke ketabanen. Dan dege ge ŋgera franse aʃan te taban am; badem me hatame mam mɔr hatako hey fulan kati ti nen binid lazim el yelbɛ. Fra nelbə la la rɔgim alam ne ko ketab an falsafa. Folosofi ko rɔ ŋenen oko tʃide ɲiŋ de ri tʃan en ti me may degege, de ŋgereŋ to te ɔrɔnta far sebe dana ri tere re ye korom te te hɔr. Walaw rɔɲ ketab an hadis walaw rɔɲ kɔr anə korɔ ɲədi. Aye ke taaba rɔy oke tʃa, wɔrɔɲ de yeŋge, wɔrɔn kede ge sabarka. Dek abi ne de rɔ yene moto, toso ket gəraɲ lakin nendi. Mondiɲ wokid de da, hadad ke weti danen. Ke taabi ne keday ke tabro e taako. Toŋ gəra ŋgid lanin ondiŋ wɔkid gi da, ondiŋ gud ge da kalas. Toronu ke diko ke taabi ne kalas. Toŋ gəra njeda daw tʃuru mba kulu yɔm te ɓa fa moro fa moro. Aan nam to orba, yede to gəra ŋge ta ndazim ndenen. Ka hadad ko o keti, o haka, o haka ke hadad ke gohoto. Ɗige ke taabi ro ke tahaba ɗeg, ke ndel kem hadad ke te taba ndel ke taban. Fekə lazim kɔwɔ bo tʃen ma rofu, o tʃi ma ro ke taban hadis ke taban loga ke taban. Ayi ke tab aŋ bukar gəra yane, lazim ke hadad keɲ woket. Woke hadad kiɲ ŋgoto eti ndele jala.